Ah, to ni a woodi haaje teew- waɗanki teewu bana kilisi, walla huunde bana nihi, arannde tefu teewu ngu ngaɗirantaa nonɗum. Nden taƴaa-ngu ngu wona maase-maase ceewɗe. Ɓaawo a waɗii non, nden tefa bana kaaɗɗe maaɗa, laamɗam maaɗa, <hesitation> conndi kuli maaɗa, nden gaɗaaɗum <hesitation> dow teewu ngun, ɗi kawtindiroo ɗi mooɓee. Nden ɓaawo a waɗii non, nden ngaɗaa <hesitation> bana namirgel namaa-koy koy tokkindira e teewu ngun. Ɓaawo a waɗii non, nden njahaa sa'aa walla njoornaa-ɗum hiite. Gila ɗon kam, teewu maaɗa waɗii, welii boo kadi.